ⴽⵓⴷⵀⴻⴻⵜ ⵙⵢⵙⵜⴻⵎⵜ ⴼoⵍⴰ ⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⴱⵉⵍⴰⵢⴰⵜ ⵎⵓⵜⴰⵀⵉⴷⴰ ⴷⵀⴰ ⴰⵎⴻⵔⵉⴽⵉⴰ ⵀⴰⴽⴰⵔⵏⴰ ⵜⴰⵏⴻⵣⴰⴷ ⴷⵓⵏⴰⴷ ⵏⵉⵍ ⴽⵓⴼⴰ ⴳoⵔⵎⵙⵉⵏ ⵓⵔⵜⵎoⵀoⵓⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⵓⵏⴰⴷ ⵙⴰⵙⴰⵏⴻ ⴷⵀⴰ ⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵀⴰⵡⴰⵔⴰⵏⵉ ⵜⵣⴻⵀⴷⵉ ⵎⵜⴰⴼ...